Tiidläne Jüri oll' väega kuulsa üle ilma. Ja tä tahtsõ aorändämist vällä märkiq. Ja tä märkegi taa vällä ja joba tä saigi kävvüq Vanah-Roomah, Vanah-Kreekah ja muial. A sis heräsi üles ja tull' vällä, et tuud oll' tä unõh nännüq.